शान्ति कहेक हल्ला विना कोलहार विनाको वातावरण से शान्ति काहत हए । जा मे शान्ति भौतिक रूपमे और मान्सिक रूपमे फिर शान्त रहनो हिन्सा मुक्त रहनो द्वान्द रहित रहनो तनाव रहित रहनो कहेको शान्ति को दुसरो अवस्था का हए कि मतलब हरेक व्यक्ति एक दुसरेके विचमे समजदारी करके चुप्पऔर एक दुसरेके स्विकारनो नै शान्ति हए जैसो मिरमनमे लगत हए शान्ति बाहिरिया वतावारण मे इकल्लो शान्ति नाए कि आन्तरिक मे फिर शान्ति होनो सन्तुलन कायम करनो एक दम मनमे शान्त हुइके अपन मनमे अन्दको अनुभव करनो फिर शान्ति हए । शान्ति समाज और समृद्धिको विकास होन जरूरी हए हरेक व्यक्ति मे शान्ति और स्थिरता और आत्म विश्वास वढात हए । समान्ता केवल कनुनी अधिकार इकल्लो नैया कि समान्त से फिर शान्ति पैदा करनो हए कहिके मिर विचार मे आत हए ।